Manahaky anizao ñy kolotsain'olo a meksiky añy roahe: -Rozy tsy mañary ñy lilin-drazan-drozy ,fe tean-drozy avao koa ñy lily nentiny ñy fivoara amindrozy ao; ñy fombandrazan-drozy ,la ataon-drozy ,tanterahin-drozy ,tsy <shushes> miov'eñy ,aminy ñy fiaiñan-drozy andavanandro koa manahaky anizay avao ,ñy <shushes> sakafondrozy ,ñy raha jaboen-droze ,tsy miova.